Certu, nga zëm fill e pincarjëm se misht kriaret te u laboratoriu, ngë ë një shurbes facili të çitaret përçë jemi mësuar se të ngrënit vjen o ka animejt o ka bota, ka ardullamat, ka frutërat ka vurdurët, ka gjithë këto shurbise.